Magnano akoa iaho aloha e tena tiàko refa ame a maraindray vao mifoha igny k'andeha hiomana ande hiasa ah zay da sakafo mame e tiàko, satria ino gn'antony e mahaavy agna zany e mame tiàko hoagny, misy energie manko ony, izy nefa sy raha ande hiasa anao na misy raha ho hagnianao ko sy ampy energie anao da malemy anao mandram-pitaperagne tolakandrognao, zah zany mahaavy agnah aleoko mihigna raha mame toy zay raha matavy.